نیوزیلاند د خپلو سمندري خوړو، غوښې او سبزیجاتو له مخې پېژندل کېږي. «هانګي» یو دودیز ماؤري خوراک دی چې د ځمکې لاندې په توده ډبره پخېږي. د نیوزیلاند خوراکونه طبیعي، تازه، او له نړۍ څخه اغېزمن دي. خو ماؤري کلتور پکې هم ښکاري.